Konaxaku kingui ñokanino hó ni nixakida, ninanyidoni nika kanino kué, nixantano té ku noxaxa kino no doctor té kueno xanaxa doctor té, kueno xanaxa doctorte xunkono kono no yaté, nonguate ka'á kuenti uno iin dandua no'ó kanela dandua no'o, oregano dandueno, manzanilla dandua no'ó ta danakeno iin tagui no dakantano, alcol kadii niuté niya'áte kono nrute ñoo kuana kuxadii, nakin kadii xhiti iñoté dani na ku kadii xata xatañenu ihon kutana nonoxatano kué dini ñoxanu kaninó te dani ihó yuku ndoí ya'á xana kuchinó dani nute dani iho yuku ndoyaxana, kuchino dajano kuxhi ñoo dikono yuku ñoté, dakanta ho tanguinó yuku ñote kúño ñinó nrida yuku nani, yuku fresco ku yuku ñoo kingui ñoo kani note yukuño xhineñaxi nó té kutana nó dion daxe kiuna yundan iná.